Kanjum vendin mashin. na ceede ɗum hokkata ma, wonde huunde nde naftirta, koo natta jirgiyal leydi, koo ngal dow, koo tiketi goɗɗum feere.